﻿Ekibuuzo eki kirenda ngu ngambe ebikooko ninga shi enyamiishwa ezi ndasingayo kutiina nyowe nk'omuntu. Nyowe enyamiishwa ezindatiina nezo eziine obushegu ninga shi obutwa, kyabaho zikakuruma orashanga ezo nyamiishwa hatariho omubazi gurabaasa kutamba. Munyamiishwa ezo harimu enjoka nk'emikangiine, habamu enyaruju, enyaruju yo eramanywa nk'ekikooko kitiine mubazi, kyaakuruma orafwa. Ebindi harimu ebicere, ebicere nabyo byiine obushegu, hamwe nobundi bukooko barabweeta bwa John riisho ninka emisiribanganyi, hamwe nemisiribangangayi hamwe <hesitation> nebihangare, ebikooko ebyo byeine obushegu, byaruma tihariho ogurabaasa kubitamba